To ii borey araŋ goo ga ma haŋ kaŋ ay ga ba ay ma ci araŋ se mate kaŋ Diji d'a ziibi nda. Mate kaŋ i ga Diji ɲun da nga no sohõ ay ga ba ay ma ci araŋ se mate kaŋ Diji ɲun yaŋ haraka goo da. Diji sohõ da Diji ziibi, dijo din araŋ ma du Darbay, to d'araŋ du ka Darbay hanno kaŋ sinda ziibi nga mo. Zama haŋ kaŋ ziibi, ni ne nima ye ka ziibi dan kaŋ ɲun. Aga hanan wala a si hanan? Araŋ di a si hanan nooya. Amman da araŋ du waŋ kaŋ man ziibi din, nga no araŋ ma du hari kan tayandi. To da araŋ dan hari ka Darbayo din tayandi kal day a tey, to Darbayo din no araŋ ga sambu ka soobay ka dan Dijo do ka Dijo tuusu nda. Ma tuusu nan kulu kaŋ ni gan tuusu. Din na tuusu nda, kaliŋ ma Darbayo din kankam haro din ziibi haro ma funu Dijo wana. Da ziibi haro fun Dijo wana, to kaliŋ ma ye ka dan Darbayo kaŋ nina kankam d'a fun kaliŋ ma ye kan dan ka Dijo tuusu nda. Din na tuusu nda ni ga di danga day nima ni boŋ hã hayo wo a koogu no. To d'a koogu din, niman guna ama boori, da ziibo funu aga, kaliŋ ma di Darbayo no niga dan ka ye kan tuusu nda din ne tuusu nda din, to nima guna kala a te.